दोन हजार तेवीस या वरस खूब बरा ताऱ नसला पण वैत सुध्दा नसला। मी दहावें असलय आणि बोर्ड ची परिक्षा असली आमका आणि। खूब टेन्शन असला भय दिसा असलो आणि खूब वैत सुध्दा दिसा। किदेक कि आमचा शेवटचा वरस असला आणि। <hesitation> आमी दुसऱ्या उच्च माध्यमिक विद्यालय वैतलो असलो आणि त सगली। एकटी जातलो असलो आणि माझो रिजल्ट सुध्दा तासो बरो इल्लो।